فيه مره عاصفه خلت سفينة كامله كانت غامضه جدا توصل للشاطئ ومش عارفه ترجع تاني، السفينة دي كانت موجوده فيها مين؟ كانت موجوده فيها بنت ريفية لطيفه جدا بتحب الزرع وبتحب الطيور وبتحب القطط والحيوانات كانت عاملهرالسفيه دي كلها كأنها مملكه ليها هي بتعمل بقي الحاجات اللي هي نفسها فيه بتطبخ الأكل اللي هي بتحبه بتعمل كيكه بالبرتقان الصبح وبعد كدا لما وصلت السفينة للشاطئبالطريقه دي مثلا في وسط مدينة هي وهي ريفية متعرفش الحاجات دي لسه كأنها كانت منعزله عن العالم فطلعت من السفينة وحاولت تستكشف هي والحيوانات بتاعتها المكان الجديد اللي هما راحوا فيه بعد كدا هي حاولت انها تخلي حد يساعدها عشان السفينة ترجع للشاطئ تاني بس معرفتش لمدة كام شهر كدا لحد ماهي اتعودت وخدت عليهم والدنيا كانت تمام وحاولت تندمج جدا معاهم وحبت الموضوع شويه بس فضلت ان هي ترجع للريف تاني والحمدلله السفينة اتحركت بعد كدا